אַנָא קַנְדֻנּ נְקַדַּר נִמְשִי תְּקְרִיבָן מַבֵּין עֶשְׂרִין חַתָּא לְתְּלָאתִין קִילומִיטְר פִּי נְהָאר וָחַד, אִזָּא קָאן אֶל-גּוּ מְזְיָאן וּמַאְשִי סְחוּן בְּזַאף, קַנְחַבּ נִمְשִי פַלְבַּדִיָה לוּ פַלְעַ'אבָה חִית אֶל-מַנַاظֶר קַיַעְטִיוּכ טַאקַה וְקַתְנְסַא אֶת-תַעַב, טְבַעָא חַסְסִי נְחַדּ מְעַיַא אל-מַא וְשְׁוַיָה דְלְמַאקְלָה וּצְבַּاط מְרִיח בַּשּׁ נְכַמֵּל אֶל-נְהָאר בְּלַא מְשָאקִיל, אֶל-מְשִי קִירִיח אֶל-נַפְס וְקַיַעְטִيك פְּרְסָה תְּפַכֵּר פִי חַיַאתְכּ וְתִשְּׁמּ הַהַוַא אֶל-נַקִי.